<hesitation> من الأوقات اللي كنت فيها محظوظة مرة إنه كنت روحت مغتربة وأنا أدرس الجامعة، <hesitation> بعدين روحت سكن وأنا ما كنت أعرف فيه أي أحد وصراحةً أنا أعتبر إنه هذا <hesitation> حظ مرة حلو إنه البنات اللي كانوا معايا في الغرفة وفي الغرف اللي كمان ال- <hesitation> اللي في السكن كله <hesitation> كانوا كويسات وصاروا صحباتي، فيعني شوية خففوا عني إحساس الغربة، ما حسيت إني لوحدي وحسيت إني أتعامل مع إخواتي.